Afidie a bɛde si nnoɔma wɔ hɔ. Saa afidie a bɛde si nnoɔma no, wokɔ ne ɔsi hɔ a, wobɛka sɛ, ɔyɛ friigyi anaasɛ gaase no a bɛnoa aduane wɔ so ne bi no so bɛde si nnoɔma. Nti wobɛhu sɛ, ɔsi hɔ a, ne ti kata so ne afei bɛatwerɛtwerɛ nɔma bi wɔ so nti nɔma no, bɛwɔ baabi a bɛde dum no ne bɛwɔ baabi a bɛde sɔ ne wopɛ sɛ wosi wo nnoɔma no ntɛmntɛm so a, bɛwɔ baabi a bɛde to. Afei koraa bi so wɔ hɔ a, bɛwɔ baabi a ɔsi nnoɔma ne bɛwɔ baabi a ɔtim ma nnoɔma ne ho nti noaa di sɛ, wokɔ a, wobie so a ne afei woasesa wo nnoɔma no agum ne wode samina bi agu so ne wode nsuo agu so ne woasɔ. Wosɔ a ne woaprɛse baabi a ɔbɛma no asi nnoɔma no ntɛmntɛm ne aasi hɔ ama wo.